அரைத்தல் எனப்படும் ஒரு செயல்முறையின் மூலம் மாவு தயாரிக்கப்படுகிறது, இது தானியங்களை நன்றாக தூளாக அரைப்பதை உள்ளடக்குகிறது. எளிமைப்படுத்தப்பட்ட கண்ணோட்டம் இங்கே. சுத்தம் தானியங்கள் கோதுமை, சோளம் அல்லது அரிசி போன்றவை அழுக்கு, கற்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு பொருட்கள் போன்ற அசுத்தங்களை அகற்ற நன்கு சுத்தம் செய்யப்படுகின்றன.